Joro ge ene yo gola bolo gola ua ge ngone lila toma ena ma rau bato, ena ma rau ge si ngone lila iya ena ringa rai ge, a gena ena yo gola ge, si ngone fo hoja se ake sedaba dahe wange laha laha ua ge, a gena suru ua bato ena yo sone ma.